මම පොතක් කියල හිතුවොත් <hesitation> ඇත්තටම මම <hesitation> ගොඩක් සතුටු වෙනවා මිනිස්සුන්ගේ අත් දෙකේ මම ගොඩක් වෙලා <hesitation> ඉන්න <hesitation> ලැබෙන එක <hesitation> ට. මට ගොඩක් වෙලා ඔවුන්ගේ ඇත දෙකේ ඉන්න ලැබෙන එකට. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒ <hesitation> මාව කියවලා <hesitation> ගොඩක් ජීවිතේට දේවල් <hesitation> එකතු කරගන්නවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ <hesitation> විෂය කරුණක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් ජීවිතයට දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතන්නේ හැම තිස්සෙම මගෙන් මිනිසුන්ට වෙන්නේ <hesitation> ගොඩාක් දුරට යහපතක් කියලා. මොකද ඒ වගේම පුංචි දරුවෝ ඉදන්ම ගත්තොත් පාසල් යන වයසේ ඉදන් මාව පාවිච්චි කරනවනේ. ඉතින් එතකොට <hesitation> හැම තිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ පොත් බෑග් වල ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ මේස උඩ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ අත් වල ඉන්නවා. ඉතින් <hesitation> ගොඩක් විට මිනිස්සුන්ට ළඟින්ම මට ඉන්න <hesitation> ගොඩක් වෙලාව ලැබෙනවා කියල මං හිතනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම මට ඒක ලොකු සතුටක්. මං කිව්වා වගේ <hesitation> විශේෂ කාරණා දෙකකට තමයි ඒ සතුට <hesitation> ලැබෙන්නේ මට. එකක් <hesitation> ඒගොල්ලන්ගේ සමීපයේම ගොඩක් වෙලාවට ඉන්න ලැබෙන නිසා. අනිත් එක ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත වලට <hesitation> මට ලොකු සේවයක් කරන්න ලැබෙන නිසා.